خاطري أتعلم ياباني. حاولت أتعلم من قبل وما قدرت لأني أبي اقدر أقرا جميع القصص المصورة اليابانية، الـ"مانغا". وأطالع هم الـ"أنيمي" مالهم الكارتون، وخاطري اني أروح أزور اليابان بدون ما تكون في صعوبات الفهم وياهم، لأنهم ما يعرفون انجليزي ولا يعرفون لغة ثانية، فهاذي اللي خاطري أتعلم ياباني.